الدار لنحلم بيها هي دار صغيره مريحه جاي في بلاصه هاديه بعيده على الهرج و لعياط تع المدينه فيها غرفه نتع رقاد واسعه مع تاقه طل على منظر طبيعي باهي، و نحب تكون كاينه شومبرا نقعدو فيها تكون دافيا و فيها فوتاي مريح، و الكوزينه نحبها تكون مفتوحه و بسيطه و فيها واش نسحق الكل يعني طباسا فورنو و هكا هذي هي.